מ'קען אריינלייגן קניידל און די זופ, אדער אפאר מעל פערפל אויך. פערפל און די זופ איז זייער גוט. אדער איז דא אזא זאך ווי נאקעלעך, טשיק פיעס, ליימע ביענס, און שוין.